Ngikundi sana sana ilya chao cha maru kwasababu ngalya ukari sa asilimia kubwa ngesho omkwa hata ngeeshi sababu nchi labda ngikole na mringa ngitafuniye.